Ma mi son braviscimo, tanto à cantâ comme à ballâ, no gh'é beseugno de imparâ ninte de ninte, anche se inta vitta no se finisce mai de imparâ; comonque l'é ciù importante savei ballâ che cantâ, l'é unna qualitæ che ti deuvi de ciù.